Ako suka keman umai iyen umai sibet kou kuman jekan tak jekan tak tenewa senapur kou jahak jegem limau jegem visin jegem sia barouk kena kinan iyen akou suka keman umai.

Yik sekul dagen melo bei menyukuong masem- masem bahasa ajau ito agei dagen penyelidikkan so beh ito neh barouk bahasa ito akan digunakan.

Ako suka mapun panggung sebab cerita bak pegui cerita dana sama gahak sou bak pegui sama dagen panggung

A mengundi gak gak negara melou cara adil turun daripada pukul lapan, cukup jam rehat bila ngak cukup jam udei tapak abei diberhenti.

Pihak sekul jahak tina tama kena mengatur perjumpaan setiyap telou bulan jelakau, berudieng kejiji bak setel cara mengajer aneak-aneak loyen jegem mengikuti perkembangan kemajuan aneak-aneak duayen gak sekul Itou loyen kena subet sama-sama ji cara bak memaju aneak.

Tanggungjawab a pegawai wak ngak penilek gak masaraket deloyen, yenlah bak mengatur ji projek, inou ji, kena bak sibet gak giyen gak gian deloyen jegem kawak bak mengangkat ji keadaan dagen gian masarakat udipean deloyen diyak.

teknologi diyak nebak dagen bidang Pendidikan ienlah pebak cara komputer megajer aneak-aneak gak sekul, kerna gak gien idak angai maklumat, aneak-aneak perlu didedah awal gak cara penggunaan komputer ataupun teknologi moden

akou piyeang service gak negara melou gaan takan pejabat loyien, gak gienlah melou piyeang

Masyarat melanau ajau ito cuba bak menudip balik ball, tarian a dana nang ajau ito nisek masa pesta kaul.

tuun ien salah satu cara telou bak meyihat badan telou, mun telou selalu tuun badan telou kena sihat, kena megekelkan tubuh badan bentuk tubuh badan telou

feadah sien idak agai meyenangkan kerja telou tetapi resiko sien bei kawak, resiko ien, deloyien menggunakan teknologi itou bak meyecam menipu a

Keluarga melo biasanya doyen akan menentukan kalai-kalai budget bak dibelanjak tiap-tiap lakau kenaan duwit.

Perkhidmatan awam paling penting dagen masyatakat ialah hospital semakin canggih hospital yian semakin diak supaya kena menulung masyarakat yang memerlukan semakin perubatan dari hospital yian

. Idak kawak perogerem kebajikan sibet peritah gian melou tetapi idak wak ndabei berapa pasti ji keberhasilan yen. Yen ajau itou loyen perelu menyelidik agei inou kebajikan paling diyak cara bak meneguhkan cara subet yen.

sambutan a mudak beilah diak, sebab bei kawak nedegah-degah loyien kena bak tihut

Akou lok wak teknoloji kena menghasilkan pendapatan gak kou supaya akou kena bak meneruskan kehidupan ito.

Aku suka filem-filem pasal berlumba motosikal pasal berlumba kereta sebab filem yian subat aku rasa tenang jegam happy tan pegui.

Akou suka muzik rok, selo rok sebab muzik yen subet akou rasa diyak tan linga menaah

activiti wak projek wak senuka kou wak pernah kenereja kou ienlah bersukan kadeng-kadeng akou bekerja, kerja luar, mana ji projek wak bei, ienlah ji aktiviti wak senuka kou wak pernah kenerja kou

Memulakan bisnes gak negara melou bei agak rumit jumit. Cuma a kentel naseng un kena memulakan bisnes yen.

faedah jegum resiko pebak teknology, faedah sien telo kena subet keja jegum laju, jegum terkini jegum kawak telo kena petukar pikiran jegum ino aa risiko sien yen lah ajau ito lo scammer kena menikau data telo.

isak wak nisak aneak umik wak dagen masyarakat melou ien lah ,pisak guli, pisak asin, pisak tibou, ien ji wak isak wak tenaau kou ajau itoulah

Akou pegui sikap anek sekul sama doleyen iyenlah sama-sama belajer sama-sama pisak sama iyenlah diyak ji sikap iyen den kou.

Cara membayar ajau ito gak gian melo bei berubah mula-mula lahabei pebak cas ajau ito idak cara online melalui telepon melalui bank online.

Lawatan mapun daat, tasek atau sungai, akou suka mapun sungai sebab akou kena memesei jegem belajer tuwun a supaya bak taou diyak tan nda lenyed.

Subet temujanji gak hospital gian melou perlu mapun hospital yen. Check up ieng, baih yen baruk kena subet temujanji, yen puun ditentukan oleh hospital yen paya telou mapun udei.

Pasel AI Itou akou dengak pahem angai, cumak ajau itou akou menaah pasel AI dan ajau itou tengah mendalami wak inou maksud AI yen.

Akou suka pebak wak asek yenlah, wak asek alou lengen ataupun adiek lengen ataupun bajou sapeang.

Sukan berkumpulan lebeh meriah agei lebeh menyerahkan semanget kerjasama antara japah-japah kuman sukan adep-adep sebab sukan adep-adep ito tekanan jed angai sebab memerlu telo cemerlang dalam keadaan bersendirian.

sebab masyarakat melou pindah mapun takan kek, ienlah bak a peyieang ji gak giaan ien mun kena giaan pekebun sebab mukin gak giaan dana dabei diak ji gian bekebun.

bisness wak akou lok dagen Masyarakat melou ienlah pimun, pimun sek secara besar-besaran supaya kena menjana baliek pendapatan Masyarakat melou

Akou memerlukan paspot luwer likou ataupuun paspot sementara luwer likou

AI kena nebak dagen tudip jelau-jelau, telou kena mengubah pikiran jegem telou kena bak mengikut er perubahan a jaman.

Aktiviti traditional wak nisak anek-anek dagen masaraket melo iyenlah tibou jahak salui lukut ajau ito lah ko wak famous.

akou selalu pebak handpon, sistem handpon, komputer, sistem komputer teknologi ien un ajau itou wak selalu nebak kou

Kemajuwan teknoloji wak pid pikir kou, bak pigek bawai kualiti a tudip kou yenlah kompiuta sebab kompiuta telou kena belajer wak baou ji

Sekul ngak negera kou tetep idak menyokong masem-masem ji bahasa dagen sekul wak nebak ngajar bei ja bahasa liko putih bei ja bahasa mandarin bei ja bahasa malaysia bei ja bahasa tamil.

senaman wak senuka kou, ienlah jogging, sebab jogging itou kena meyihatkan badan kena megeluer lasei, kena maintain ji tubuh badan telou

Bank gerenti duwit nda miyau sebab loyen bei sistem insuran wak kena bak, bak bayar pulik gak a medipeh duwit dagen bank deloyen.

warna wak senuka kou ienlah warna apuk, sebab apuk bei terang ji den walaupun telou makau malam sebab yenlah akou suka pebak warna.. <noise> bajou warna apuk

Kereja rumah sekul wak akou taou susah angai yenlah a ilmu hisab sebab akou lemah dagen matapelajaran itou.

Iklim gak takan melo iyenlah pala ujan sebab musim pala siyen bei ujan musim ujan pala tengah lau ngak pala mun bah suwab pala abei ujan.

akou pebak handpon kadeng-kadeng dagen jelau bei tujuk lakau mun perlu mun debei perlu kadeng-kadeng dua lakau jelau

Dokument wak perlu bak makau dagen negara kou yenlah IC. Sebap dagen negara kou IC un. Mun bak mapun keluwer likou pebak passport un.

Wak na harep kou mudei neh supaya liko telo aman damai kak pepereang yaw sama liko a bila telo liko telo pepereang yaw susah ki udipan telo sebab iyen akou mengharep supaya liko telo mudei lau neh aman.

Akou biyasanya lau kenasusou akou menyabut birthday jegem janek-janek jahak keluarga kou keman kuwih keman mana-mana wak subet melo hepi.

Nasihat kou gak a buyen angai tan padak ngan relek jegem a siyud masuk keluwer dua a telo lakau.

A yian yianlah a kuasa dagen kampung bak mengatur inou,-inou yau masalah dagen kampung gak gianlah kelo bersadu gak sian.

Wak nisak aniek umek lubeng masa telo yian pisak siban, pisak kakeng, pisak gawai, pisak asin, pisak pelim.

Pesta atau lau rayak paling meriyah gak akou iyenlah lau Krismas sebab telo Krismas kena pulek liko kumpa saudara mara jegem selebret

Wak imun den kou selalu iyenlah bunga idak ji bangsa bunga gak kuching ito bunga vogenvilla bunga bandaraya kuching bandaraya selatan.

Pesta wak paling meriyah wak senuka kou iyenlah semasa sambutan lau rayak ataupuon lau krismas dagen kebudayaan melo.

Akou belajer bahasa wak kena akou telabau yenlah tuhut loyen mun ji telabau Dayak tihut mana-mana yau jegem telabau jegem loyen mana-mana yau. Salak betul kira mudei.

Wak takan susi atau diyak tuo angai gak kou atau gak keluarga kou iyenlah gerija sebab gerija telo sebiyeng telo kena telabau jegem Tuhan gak giyen.

Wak filim senuka wak nisak dagen tv senuka kou yenlah serita pepereng ataupuun ceramah ugama

Akou suka pebak wasiek iyenlah warna biruok warna minat a tim Chelsea jegem Leichester sebab akou pidok anek kou nama dagen a pisak gak Leichester atau puon Chelsea.

Kadeng-kadeng iklim gak liko melo kadeng-kadeng bei lasouk kadeng-kadeng bei singoh da bei tentu kawak bei musim.

Ako dabei pisak mana-mana alat musik sebab akou dabei tao tempo loyen susah bak tuhut atau mengiring tempo wak musik kek.

A mengundi gak negara kou yianlah lo yian awal suab ngak bei agen parti- parti a pigek lo yian mapun pusat mengundi.

Cuaca lau itou tuneh, suwab tuneh bei ujan baih yen tengah lau bei pala udei jujok bila ngak abeiujan udei. Yen ji gaya cuaca lau itou tuneh.

Binatang wak paling mudei den kou yianlah asu niman aniek kou yian bei den kou gak segak gik an ako diam.

Pengalaman kou wak makau mapun paguong yenlah bei jelakau salak gian kenudok. Musim yen ndabei aser a nga a minou telou bak mapun gian kudok,

Wak nisak aneak umit dagen masarakat kou yenlah pisak bol, pisak hok, bei ja pisak badminton. Yenlah ji isak loyen

Akoi menyubak jegem pejimet duwit dagen keluarga kou ienlah mebelei melei wak penting un ji wak neguna tiyap-tiyap lau

Perasaan kou tutui sukan berkumpulan lebeh diyak agei sukan adep. Jadi sukan berkumpulan telou, telou kena menjalinkan se silatulrahim jahak sedara-sedara jahak sakai-sakai, jadi telou bergembira bersama.

Akou menjaga badan sentiasa besenam atau puon menjaga wakkan bak elakkan kesehatan telo jadi sehat.

Sekul gak takan melou aneng menyukuong angai pasel -bahasa nda kira bahasa Melanau, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, bahasa Malaysia, bahasa english, Chinese memang wak disukuong dagen kerajaan melou gak gitou.

Ok.. a. serita kubeji jelawaih guruk mentor atau a segak telou ngak mempengaruhan, mempengaruh tudip nou. Ok. A guruk mentor wak ngak wak kenataou kou wak mempengaruhan tudip kou adalah a yen tukeng bak mengajer sereta bak pendengah gak telou cara-cara telou subet kerja. A yen mestilah idak pengalaman lubeang kehidupan siyen.

Telo pegui sikap diak aniek sama jegam lo yian yianlah bak menelabau gak sakai-sakai lo yian a sama kelas atau kelas kei.

Teknologi wak diak bak subat kualiti teknologi wak paling diak tan kena memajukan negara da kira inou teknologi kena bak subat laju jegam diak.

cara pisek wakkan wak diak nyaam ataupun wak senuka kou adalah rasa wak nisek gak liko ataupun gak kapoung, senebut melou itaw yaulah, jadi wakkan a kapounglah itoulah wak diak nyaam bagi koulah bagi melou a kapoung, anang wakkan wak kapoung diak nyaam bak kinan melou

Bak pecerita kubaji ji jelawaih guruk, mentor atau a segak akou wak kena mempengaruhi hidupkou. Ceritakou adalah sepaya ayen kena bak mengajer serta meluwaihkan jalan siyen bak pidok pengalaman - pengalaman siyen, berkongsi pengalaman - pengalaman siyen gak akou sepaya akou kena bak subet kerja diyak

Aku debei idak aktiviti atau... wak kertih wak sibet kou sebab akou selalu idak begatung gak kerja-kerja wak penadak majikan melo mun atur cara adep-adep iyen da bei mudah lah akou bak subet.

Sevis loya gak gian melo idak hanya telo mapun opis loyen iyen telo pedengah telo pebak loyen mengatur semua wak kek.

Cita-cita kou gak anek kou madak loyen pandai mamin lah geji lah wak di tuju kou madak gak sekul tukeng-tukeng kak pisak-pisak kak bak mayin-mayin luruih sekul kajih sekul kenaan kerja mana laei loyen bak enjoi agei.

Pasel bank bak garenti duwit iyen miyau akou puon da pasti sebab dagen line bank ito akou da pahem angai kuji ji sop wak sibet loyen.

Sebelum akou bei keritak akou kena madow motosikal jegem mun akou pulek kapoung akou kena madow speed boat tama kou bak mapun gowon.

Ako da mudah pisak papan wak isak dagen telepon atau mana-mana gem wak bei dagen telepon sebab ako debei minat angai tan pisak wak gejiyen dagen telepon, iyen kena mengajih bateri laju angai.

Cikgu ngak mempengaruhi tudip telou ngan sereta mengajer udip telou lebih diyak, lebeh bererti lubeang tudip telou sereta kawak mentor ngak mempengaruhi tudip telou wak inou ji wak positip wak ninou siyen, wak yen patut diikut telou.

Cikgu wak mentor ataupoun wak senuka melo, cikgu iyen lah a mengajar melo secara detail atau medalem wak diajar siyen, tunjuk ajar siyen, betul cara siyen mengajar melo, jegum a diyak aneang a betul tan bak mengajer, bukan bak pisak-pisak. Iyenlah a mentor melo. Siyen kena metoh melo, cara siyen, jadi melo tutui cara siyen.

Wak nebangga kou bila famili kou berjaya janek-janek kou berjaya dagen udipan loyen akou debei kena berjaya dagen udipan kou serta akou kena pegui keluarga kou bahagia.

Serangga wak paling ayeng lah wak kenatao kou ajau adalah [pis] serangga buyun a. Buyun buyun balau, buyun bilem lalu wak kena bak nyadi siet. En menyiet gak balau yen . A yen lah bu ba a serangga wak paling ayeng wak kenatao kou selain daripada yen taaopuun akou serangga yen tapi nda taao inget tan inou ngadan serangga yen agei.

bila telou peden hasil wak wak nimun telou tuineh ngak peb ngak pebunga ngak pebuwak a jadi telo pun suka pegui, apalagi hasil ien tuneh telou debei keman dan keluarga telou keman, ngak diyak angai ngak ien

dikumen wak bak melou makau bak mapun liko a kek, selalu a ien disebut a paspot ataupun pas perjalanan, wak ien perlu agai babak melou makau mapun liko a, jegum kawak wak IC melou debei ataupun kad pengenalan melou mesti perlu bak bei taban melou kawak, wak ien bak jadi aa bak jadi saksi bahwa melou dirik melou debei wak inou pasal inou wak inou pasal wak IC ien tuneh, bahwa melou dirik melou debei wak menaban paspot ataupun a IC ien tuneh.

Awan gak takan Kuching ajau itou selalu ujan, err.. terutama masa bah abei. Mun suwab siyen lasuk tapi bah abei siyen akan ujan.

Pasel tuun ito iyenlah mun telo taau tuun telo kena menyelamet dirik telo mun telo tutui dagen aloi a, umpama aloi iyen karam jadi telo kena menyalanet telo debei.

Telo mun bak bejimat duit telo mesti menahan naseng teli keman bak meli barang-barang keman internat gak pasar ka sekali mapun pasar masa kaau lukoh ataupun masa kaau stress masa yian kaau idak angai belanja duit kaau yian hati-hati mun telo bak keluar.